שֻכְּרַאן עלא לְפֻרְצַה לִעְטִיתוּנִי בַּאש נְשַארֶכּ פְהַאד לְמֻקַאבַּלַה، אַנַא שַחְ׳ס מֻלְתַזִם טַמֻוּח، וּכּנְחַבּ נְתְעַלַּם בִּסְתִמְרַאר، נְתְחַדַּא רַאסִי، בַּאש נְטַוַּר מִן מַהַארְתִי، עַנְדִי תַגְ׳רִבַּה פַלְמִגַ׳אל וּמַא תְקְדֶּרְש נְחְ׳דֶם דִמְן פַרִיק، וּנְסַאהֶם בִּאַפְכַּאר גְ׳דִידַה לִתַחְקִיק אַהְדַאף אלְמוּאַסַּסַה، אַנַא מֻתַחַמֶּס בַּאש נְכוּן גֻזְא לְפַרִיק דִיַאלְכּוּם، וּנְבְּנִי מֻסְתַקְבַּל נַאגִח מְעַאכּוּם.